dhub akha tunen yaani dhub haki tufthuni ishin won dhulmaa dhogorthe hakhum challah dhuftini dhub dhubitan thanaf akhan fedheni dhadhni chakhasithinen dhub dhubithun dhub akhanathi dhub akha tanen inamaa jelathe akhama fedheni woo ishin won khulii usawa khabathethu Bila dhulmaa abbaa tokk won thun won akhanatha dhagariftii dhib yethee inamaan mall inin usawwa khabathu akhaa cholee wolin olle bulah nammu won dhib shidha irra hinkhabu